कुल जानवरन अपने-अपने स्तर पे समझदार होले और समय-समय पे अपने समझदारी के देखा लहुँ करेले। लेकिन-लेकिन हमरा खयाल से कुछ खास जनवर जइसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, तोता, डॉल्फिन ए कुल ढेर समझदार होले और अपने बुद्धि के बहुत अधिक प्रयोग कइ सकेले। <hesitation> बंदर भी एह में से एक होला। ए कुल जनवर अइतना समझदार होले कि ए मानइनों में घुल मिली जाले और फिर जंगल में और जनवरों से और अपने झुंड में भी मिलल जुलल रहलें। एसे इहन पचान के समझदारी के अंदाजा लगावल जा सकेला। <noise> बंदर और तोता त इंसानन के नकल कइले खातिर जानल जाले। एही नाते ए दुनों जनवर बहुत लोकप्रिय बाटे <noise> और अपने एह कला के नाते ए दुनों जनवर <hesitation> बहुत जल्दी हर काम सिख जाले।